اگر کبھی بھی کوئی جادو کرنی مجھے سزا دینے کی۔ کوشش کری، میں کیا تو کری بول کو پہلے تو میں۔ <hesitation> جب ٹاور <laughs> کے۔ پر اُنہیں کھڑا کرنے والی ستھامبوس زور سے چلا۔ چلا چلا کو لوگاں کو بلانے والی۔ آس پاس کتنے لوگ ہیں۔ لوگاں ہیں اُنوں انسانیت کے ناتے اور وہ آنے۔ والے اور میری حفاظت کرنے والے <hesitation> میں اپنا جتنا۔ بھی ہوتا اتنا کوشش کرنے والی اور وہاں سے۔ نکلنے کی کوشش کرنے والی۔ اور۔ <hesitation>